<hesitation> Fivolagnagna fampiasaigny aminà fianakaviagnanahy akao ai aroa fogna, <hesitation> mivolagna zahay amina teny Betsimisaraka, de indraikindraiky koa o <hesitation> mivolagna amina teny français, de <hesitation> kaofa mikoragna aminà papa sy mama zah de Betsimisaraka leha miasa, <hesitation> izaigny hoe <hesitation> amin'ôlo roa akeo, fao kaofa mikoragna amina zandriko regny zah de miteny français de aminà ôlo roa akeo koa zagny.